<hesitation> Raha hoe fitsaboana taloha, raha atao fa- fampitahaina zany de ilay fitaova- le olona tsaboina tamin'ny fomba taloha mbola mahatana hoe matanjaka, raha ohatra hoe pa- raha ohatra hoe amizao ankehitriny zao, satria le amizao zany an, <hesitation> efa resaka industrie mbana chimie aby si zany ampiasaina, de misy fiantraikany malady fanafody nefany an le vatagna tsy mety amin'ny vatagna le le raha ampiasain'olona.